Si l'as paüra a parlé <hesitation> cun la gent ëntà fe finta ch'a i ei sia pa gnün drant a ti e respiré a fund e parlé cun la vus auta e ëntà pa agué paüra <hesitation> a sun tüte persun-e nurmali